Mɨ bale yadda kai biɗanau, na wai kuko laki, yadda mi kai ɓala mi timne wai balmai kai yina na ganha neet mani, na kungha neet mani la gongono harma na kwo duwona la gongono, na gɨn na gɨna yiki, minai gwang yino min sharap bo kai almai me lokacime na nene la boiyime, na- na- na aji kanu, ko aji raab, k na kara na kare bala ma ambo ambo, ambo ambo bansi ki yadda mɨ noya na kara ta la lushu, mɨnta bo koi shirwo, minta boye yidiyo, daa mintu koi shirwo, mɨntama la gadina ma miya mɨn dwale reke ma ambo mɨn namai mɨn dushe ambo, shimi shereno a bule to, miyim, woma akayimai mi mɨndai mɨ akayimai, ka poroko la makaranta, banje mindai aka yimai nani na bala ale ah baji wonna laki nu na jinda naye, naye karatu, amma banje makarantai primary nu baghi na tano biu amana na bale banje woma aka timai kaye karatu ma mahamdiya ali shimi na sindai, duwa na tano Tano makaranta ma muhammadiya mono, na malim mona a bɨdene kaito na bale na shani, kai shani, ouh, kai kanahuttu na bale anh, wanu kanakuruu, yare mogo kana kuru ko oh kanuluwu, to aka yimai gɨn bo capuru ko aka yimai gɨn bo hausa? Ana bale nani ana yimai gɨn bo hausa. Duwani bal no to shike nan ɗuwan boni allo, bono allo mono rubutuno, aliti, ambaki ba alu ammaki wau zal ba abu bali tallan hakuri to karatu da na bulwo tippa nene, naka karatu har naye mila gum wana dona nene lalii me guni dira dumoi, gumdira raab, gundira kunuu, gumdira baat, naye izu talatin, ku nu gumni, izu kanu gunni naya naya izu kunu guni, shikenan buyan izu kunu gunni naya duwano ɗono mina, na malim moni at bulno buuse kaya izu kuna gumni tako mina, duwono dono min do mono mina shiƙena, duwano koi boot tuno biu yiki duwamo ye suduka duwamu ya sadaka yiki, ali nu nini na nini mila gum dira torɨmen na saake na dono na dona shan <hesitation> miyim aye kai ya dinga dinga <hesitation> na tano naye karatu ai naye karatu kimiru <hesitation> lama baba shore pra aye karatu, lomn baba shore pera aye karatu. Kara neet ni na kangha, na yinge ki na amma shari kara neet na kangha, kara dapɨma miya malam, wun dapawa mina kawu to neet ni wana misalti nai neet ni dum proguwu neet ni mi na kangha kam, ya sauka mono naya sauka naya komi, har proguru ta na tana na mana biu na tana duwang na matina naya timna lo au <hesitation> karatu kalla kuma na mana bin likatkat mini kuma koi wom ana dim balmai gɨn miya shikenan proguru aye na matino shani, na matina shani proguru aye wu belene masinja local government, na duwana masjinja naya kime har proguru ya na tele naye ritaya mono na tele jang jang, na tele jang jang, na tela har naye duwani amma dim duwana nane duwani bono ɓaɓambɨram to nawa ɓaɓambɨram na bima na bi amna banji to shimi wano monmaiyu wano monmaiyu har na murono wano mone shimiu. Ai shawara mi na kangha yi shi la buku mɨnya, na kangha na gɨra, na tana naya ɗim har do kii gagɨre dole bɨla na balwo cewa ana none shawarai shimiu paipai awno kide kide yadda kai bidung ki kabidene kɨdu na balwo boishimi to nani wane mone shimɨu, wane mone shimiu kot kwata kwata wana mone shimiu, proguru aye na wai wunduwai na wa, na duwamo muu jung, naye tumno, naye wula, na wai ambo, to kamo shimi bidai me ai dole na mare lu balai bila na ɓalwo laki dole bɨla na balwo cewa nani wai wunduwai ki mijaldi na teshe boi shimiu, kida biɗa bɨɗa kam ah muu aye bida kam dole ka manni yadda kaiya, to yadda mɨ naya gɨn me, to amma proguru a boni, a ayene, proguru mɨ ɓam bɨ ronu a ayene na duwono mu, na duwano muu jing ai shawarai shimi na gɨra, na duwana maa jung, bona gɨrau jena duwano sha, wunduwai ɗang ai je wuduwai gɨnme dai wana lakiu to amma proguur bo an bongo aljanna mongo duga dunuya aka, aka pare almai, an aimowo proguru an aimowo, proguru au aimowo, shimi goroi. Bɨ shimi kaiya biɗa. Bɨ shimi kaiya biɗai shimi na ɓale a nagɨn ɓalama na ɗɨm ɓalmai la boyi me ɓɨla ma mame kɨda shimi, shimi nong ɓalam nawa kenom, nani, wana mone shimiu, shawarai shimi wana mon mayu, wana mon mayu, to bishimi <hesitation> shi ɓala dama bo ka kang bala, mu boyiwo shawara koi, ka 1ɨre kaye wuitau yiki, kaye wutau yiki, purogir ye ɗɨm ki yaddan kai doka kai biɗana, ko balame shimi na ɓaiwa aai ayemi, ko balame shimi na ɓaiwa ai ayemi wai wo duwoi nin tele wai ta shimiu, wi wo duwoi nin ta shimiu to saboda haka, bi shimi mani woi wodu woi nin ana ɗɨm ɓalmai koyi ko ɓalai meu, kara nenni kawoi na kangha bishi mi, ɓalai shimi shimi goai na balwa, woi woduwai nin ɗong ana ɗɨm ɓalmai koi yiu, kɨda puroguru aye na bɨmi, kuma ka biɗene la gishimani mani lawati la la lagɗshima wabi pori mari, nan ɗɨm na manwo, nenni doi woi- wana ɗɨm ɓalmayiu, kɨda nenin kawai wana ɗɨm ba mayiu, dɨm puroguru, puroguru shi amma shimi ana ɗɨma wai wutau koi, ato ɗɨm wutau koi, ba bamu wo woi, wodu woi nin ana ɗɨm ɓalmai ko shimin, puroguru dai bɨla aye mɨnu, bɨla ɓomu- dɨbɨri mama. To bishɨmi ki yaddam kai ɓala, yadda mɨ ana ɗɨm balwo koi, ko gomna tana koima na tana koima na tana nene ma ɓa mu an ɗɨm manwo ɓalai ma, har awo tai boyi shimi, am tɨm, am tai bomu, wm ka ɓalai, ama man mayima na yinge ki na twi karfima lokacima ɓalai, shimi gorei ana timma bɨla na tɨmono nene, bo baghan kaka ma an kaɨmai yan, boi woi ba bagha nau ma an dɨlma gan, ana shima kɨra ni kam, nani kam na kang ner mani kideka bishimi <hesitation> la deren mono gɨn pur guru, na dai puroguru a ayene, ki shawum kai biɗana koi puroguru a ayene kiɗe kiɗe, kiɗe molki kiɗe kidefa, kɨda woi ana mɨsaltɨ mai gn bo ɓala nene kaka ɗɨm bɨla yen pa kɨda, kuli shawa rai shimi na gɨrai ne, ayino ampgani, ampanima duniya da lahira ma, to gorei ana tɨmma nene bo woi yenau to ba anyima ma karɨ mai ma sai daima karɨwo ko ɓalam bi mɨ naya gan an maɗe koi, san nan bɨla gɨmeni, bo woi kɨ shimiu dai na shimi kɨrau ma ɓalai. To bishimi, ana man mai dai kɨn bodera kɨma ki yaddan kai ɓala dama boderai kawai kai ka jin dai dama woi woduwai nin ana maɗɨmai koyiu, nan dei puroguru dei bɨla aye mai, bɨla ɓamai lapiya, na nima puroguru ayeme, bɨla ɓomai lapiya kɨna yaddan na jindai la duniya moni, kai kɨn kowo, lallai ka doka womɨn bɨmau ma, amma tunda kai biɨana ko shawarai shimi, ayino ampani kiɗe kiɗe, kiɗe kide pa, shawara al agi kuma bishimi wana mon mayu pa, wana mone ɓalai shimiu na dai na bɨni na mujung ama wana mone shawarai shimiu, gorei na ɓalwo na ana ɓalai ana ana ɓalwo ɓalai shimi, bishimi nan dei duk duk dai mɨn nene dumu wona woma an dam mono nene kiɗe kide bɨla na woi ɗukoponi, bɨla ɗuwon ɗa woduwoi nin ɗang, ko woduwoi nin bɨla ɗuwon ɗa bo wona bala? A woi yiki, na dai na jinda kɨshimi, puroguru dai bɨla aye mimi, mashaa allah, mashaa allah.